<hesitation> Ampirisihana za madinika mba hagnano sport matetitetika zany a, a zakainao izy hoe a magnanaova sport fa <hesitation> io ah mahasalama a io ah lasa hoe hoe man- mangala stress-nao raha ohatra ka anao sendra tratran'ny stress a de io koa mahafalifaly anao a lasa lasa misy raha atao foagna zany anao raha ohatra ka magnano sport.